Ny vitsika moa zany a amin'le zareo le marobe, de misy sefo izy io a, de misy le mpiasa, de <hesitation> io zany a efa samy mahafantatra ry zareo hoe misy ny manangona hanina, de misy ny sasany manamboatra trano, de zay zao no hitako hoe ataon'ny vitsika hamoronany na handrindrany ny andiam-bitsika.